Jwa'n lulka mdan nak lud re mola' jwa'na mdan lud jwa'n ta mbrid ta mbyed lud ganey'a mbay na ze nak re nak mola'na ley ndyoxkua ndora nda ra thi- thi wiz jwa'nta lirzynmena naze ye limen ye kuan men yi'n- yi'n chileancha po ntoxey naze ye kamena lo ndye numena yo' za zera ryo mbiz leney lo bro mbiz leney naze ra yecha za lij xecha ngo mbyecha zera kuey lo be'za yoi len- len thi byas yoi zi kuey len jwa'na kuey be naze biza lo mbiza nguay dib thi wiz thib thi wiz lo o dib chop wiz xeley mbla be' tyz le be mbla nawue mbla be' pues thi wiz taza tyz ley anta nal mbla be' cho wiz yai lo be' za nawue biza mbay lo mbiza zera rid ndaba lo zylsa lo mbrid naba lo zyl naze lij jwin nakin kexmena na kuek tamen broy lo zyl tak naba zeba mtol mena mbay na tyz mbyola narax ndya jwa'n jwa'n jwa'men za lo platey kuek men lo zya mbay na thi dib men chop kamen liy naze taya yena lomen lo zib men nke kexa na thi dib men nke toy ro molin bixaza za thiobza molin bix molin ya mbes mena na naze ya ro na yoi mbay naze lo ta ndo yexa ta ndo yoi lo ndo yoi ne mbyo tira zera nayana kued men ze asta thi di wiz zera toxkuamen chele tyz men chalas na toxkuamen molza'. Mbay na yexi men par mol naze yekamen lud- lud gayeta kud ma' bixa na ma' bixa <hesitation> jwa'na ye kamen naze jwa'na tomen nuga jwa'na ze yoga re- ro molin bixa ro molin bixa tomen kanela' tomen re la'y tomen re nguda tomen re jwa'na tomen ro molin bixa mbay na lo toxkuamen nayana ner- mbay na kujmen ngid na nera lo ngud ngid zera tom bimen ngid, lo mbi ngid zera- zera lij ye zobe'a ngid lo la ki'ba mbay ngolo m zobe'a ngid zera yex ngid yex ngid kon bixtil yex ngid kon re bixtya zoteba o na kon bixtya jwa'n na ndyad'a naze lin yex ngid lo mbiz ngidna zera chumen ngid za komen re jwa'n len ngid komen re re jwa'n nawue tombi men ngid, mbay ngolo mchumen ngid naya na yex ngid kon nit lena' tob men lud nit lo ki za yex ngid kon nit le mbay lo mbyex ngid lena' zera yo ngid len nit zera thiob ngid ke ki' xaney yet ngolo- ngolo mke ki' xan yet naze ta tobaza te toba te toba naze nde laskamen ze ya ndela labze nde yo ze ryoche re yo'iza plalta ryoche yo mne broche re yo' lo ngida na zera yo yo lud lud tedaza lo ngo tedana pues ta toba axta kued men bro o nday pla or pa naze iz ngid blaza ben xe nak ingid tyz ngid yena pues ze luda ndyob ngid iz ley ngid ngid goza pues nga bro ndyo ngid za. Mbay na lo nguy ngid zera nto yalna kald za toyal tirmen kald lo kald ngida ze tya toyemen di' yi'n, ngolo mtoyen di' yi'n zera kon tya na zi lij taxna thi zena kuek na bze lo ki', lo mblekna mze lo ki' zera kon azeit leney ngolo ngo azeit leney na zera kued men asta ke zera mxiu tira mer ndob blaba azeit na zera kubin len jwa'n yi'n na yi'n na le- leney na mbay na lo tan dis na jwi'npa lyab nuy azeit lo mblya nuy azeit zera ya <hesitation> mbyola chuxa mbyola re jwa'na mbyola re kozla men rey, mbay na zera laj men jwa'na yekaza ta men dis lyab nuy re- re re la'ya re jwa'nta nda- nda sabor yek ney re jwa'na lyab nuy yi'nza lo mblyab nuy na zera naya- naya na di' gayetana taga toyen di' galleta len len kald ngid naya na bay, mbay lo mto yeney za zera koney yek jwa'na di' gayeta ze ndely na'na ndely na'na mol nayana ngolo mbly na'na nera kon lud ted yekney kon lud echokolat yekney nzo cho men ngo manzana nzo cho ngo bdoy pues re jwa'na komen yekney mbiz caguata re jwa'na komen yekney mbay ngo mblo men jwa'na yekney len ta ndo to yamen nde to yamen kon zi ya'tob bzena ke nada len xan tak nzo beza men gab na'na toza bro- bro ga gayet mblomena mbay naze nchak nan toza. Ta ndelibemena len chokuan asta ke mblyaba na len chokuan nche jwa'da cha jwa'd tud azuka ncha jwa'd la'y ncha jwa'd chokuan nly jwa'da mbay na re jwa'n ya nly tamod ndyoxkuamen mol nayana, ngolo nguy mol'na mbay nayana nguy mol'na mbay na zera yo mol len yen yo ngid zera jwa'men zena bes naxe ndya- ndya mol naya bay tyz jwa'men mne men pla- pla yen jwa'men cha tamen zi yen na tamen chop yena na tamen tson yen mbenxa naxe ndye mol ndyoxkuamen nayana jwa'na nak lud jwa'n mdan lud.